איך וואלט <hesitation> גערייניגט א שפיגל דורך, כ'וואלט גענומען ווידעקס און עס גוט אנגעשפריצט איבעראל. נאכדעם וואלט איך גענומען א שמאטע און גוט אפגעווישט איבעראל, ס'זאל נישט בלייבן קיין שטויב ביי די עקן, ס'זאל נישט בלייבן קיין נאסע חלקים, ס'זאל נישט בלייבן קיין לייינס וואס געשעט פון די שמאטע ווישן און כ'וואלט נאכדעם זיכע- איבערגעקוקט צו ס'גוט, און כ'וואלט עס געמאכט נאכאמאל אויב ס'נישט גוט.